Le o gbi mue bu nee le wɛɛ dap yiga iya dam, a le bee o ii-ye nyo bee kɔ o ɛrɛ a zii gbi tèn loo è dum è a le bu lo nwii nee dam, nee ne a lu nee a bee kɔ a sa or à bee bira nee sa dag nee dèdèn nu ama ɛɛ nu wa è zii gbi tèn loo sa pee tèn sa gbi dum, é a le bu lo nwii nee dam lɛ wɛɛ y dam ii ya ne a lu nee e a wɛɛ bira nee sa a naa kɔ kaue sa ne nee dèdèn do ah dum a le doo-wo wɛɛ zii gbu tèn loo ne alu ghe é nu è a wɛɛ bira nee sa a naa kɔ kaue sa ne nee dèdèn do ah dum ale doo-wo wee zii gbi tèn loo ne a lu ghe e nue nu è a bee nya ē alo naa ē or a nue ghe nu e dap aborlo ē dum d a ne bu a lo e dèdèn e ama wɛɛ kia loo sa nɔr loo nee ē drum e a ɛrɛ nee a wɛɛ yip biu nee a wɛɛ ma ghe tɔ̃ naa e dèdèn nu a ma lo a lap dogo ama wɛɛ ziu kia sa ye igbu tèn loo bee bip, a bip lɛɛ a lo wɛɛ dap yiga kɔ mɛ nee ama lu nee e ne ɔɔ bii gba tɔn nya or bii gba ii ya zii sa le tɔ̃ mɛ dèdèn nu wɛɛ m kia sa bip loo lo wa mue na lo dum e ̄bu lo nee keerɛ pya a lo nee bee kɔ nee ama wa wɛɛ ii a le bee òò ii-ye. Sor dum a lo wa wɛɛ gbu ah waa mue na ye bu ah dèdèn lo nu ba ɛɛ kɔ a nee lu maa dɛmɛ kɔɔn nyo bee oō wɛɛ da e oo wa wɛɛ su ɛrɛ nu e a lo waa mue naa sa a lu nua nya a lo sa a lu nu a kpe-loo a lo dèdèn. Lo dum e a le waa bee gbu a e dɛɛ waa mue na oo bilu-wo ii-ya a le bee oo ii-ye nyo bee a nya a sa a kpe loo ah nyo bee kɔ lo te a le o ka kɔ m naa nwii waa ii nee ama a le bee waa iiya nee ama taa nu a lo waa bee gbia nee a naa kɔ asa nee a birabii sa ɛrɛ fɛgɛ dogo kuma loo kèn nee a nwa dee dèdèn ɛɛ ama waa gbi sa mue keerɛ ba bee a kɔ ne m maa nwii seiye seiye waa si wo a si na kèn ama o bia dèdèn ɛɛ o le su o le dap nyo bee kɔ tah i nu a bee nya a lo ah waa mue naa sa su naghe kɔ kèn a lo wẹɛ ɔue bia naa mae ale kèn wɛɛ dum bia naa ma e waa mue naa nu a lo wereloo sa wɛɛ ii-ya lorgor nee naa dap kpan lorgor nu naa dap naghe yora su nyo bee kɔ tah nu a lo waa wɛɛ gbia dum a lo waa wɛɛ gbi wa ɛrɛ sa mue na ghe lorgor nee naa dap kɔ waa ii-ya ale bee waa ú fah lo dum ama nu a lo wɛɛ sua. Erɛ ba nee kɔ zù nu o kɔ waa mue naa a loo dam e ɛre ba nee kɔ zii nu o kɔ waa mue naa a lo wa nyo bee kɔ pya nee a bee lu garra nee kɔ bue ii-ye a na ale o bao o iiya ɛrɛ inu e a lo waa gbi e bu loo le tɔn kɔ tah inu a ma nyo a lo waa bae ah fah inu ama nyo i nya a lo bu a loo chum mɛ mɛ lo o sii mue o wɛɛ ii or a le bee o ii-ya tan lo inu sor waa ɛrɛ vhe keerɛ ba bee kɔ ne o wɛɛ dah o waa gbaa nee tɔn loo lorgor nee e o waa su na ghe aba su waa mue naa lo nu a o kɔ mɛ kèn a lo dum ne kèn wɛɛ uue bua naa ma bee waa mua naa e fah nu a lo waa bee gbi e bu alo dum keerɛ ba doo seiye seiye o wɛɛ dah o wɛɛ su naghe tdn lo inu e a lo waa bee gbi sor waa mue naa bu loo nee wa a le bee lo nee-dam o kɔ lo inu a lo waa bee gbi mɛ waa ɛrɛ o kɔ kɔ o ii-ya o tɔn kpan lo nee a lo yo dam mɛ a le bee o wa bu baa bii gbaa ɛɛ loo zii bii gbaa ɛe loo zii bii gbɛ tɔn nyo bee fah lo i le tɔn e nu a lo waa bee gbi bu a lo dum ma sa waa mue na a lu nu ɛɛbu dèdèn sor nyobee ɛrɛ inu a lo waa bee gbu sa waa ɛrɛ. Ba kɔ a lo a ya kum pie lo a ya doo a ya nya lo a ya doo ya nya o kɔ a tɔn nyo bee ɛrɛ fah inu e a bee nya a lo sa waa mue naa lo dum e bu lo nee o kɔ kɔ su ah nɛ lo a nya a lo lo bu gbaa tɔn bu a fɛɛ loo nyo bee ɛrɛ dum e ̄ ge gbu sa mue bu sa lo nu nya bu gba biye be wɛɛ kɔ kɔ mɛ kèn bu wɛɛ mue doo naa ma kèn bu wɛɛ buete doo naa ma e aakēn ba bee kɔ nee lo a ma a naa dah ba bee kɔ nee lo m kɔ āa ii a naa su kɔ nee pya mwii kɔ mɛ ɛrɛ inu ē a lo bee mue bu a lo waa ya a le bee ɛrɛ inu a lo bee mue bu a lo dam ye mɛ tah lo inu nua mua sa a lo bee ye ii-ya nyo bee a kɔ kakaue a ne naa kɔ a sa e anaa bora laga laga mɛ a tɔn kaa na le dum mɛ lo nu nyo anu a lo a sa iiya wa te a lu nu o bee kɔ ne pya nwii kɔ ba tɔn kaana dum ba ah kɔ asa ba ãa bora laga laga mɛ lo nu nua nua nua mua sa a lo bee iiiya e abara te bi tɔn bu le su dee pya nwiil o a lu nu o bee kɔ nee pya nwiil wa dɔ leele a dɔ ba nee wa kɔ leele nu ne nu a lo bee tèren bu ah e mɛ kaana dum e mɛ a lɛɛ kaana dogo mɛ lɛɛ mɛ ba a kɔ asa ba yup biu e ba āā fɛ nee ba āā doo lorgor nu a lo poro poro dogo mɛ ba a doo le dogo sa ba kɔ kakaue. Me nu a lo bee mue sa o u-ya wa te a le bee o wɛɛ ii-ye wa ka lo mɛ ɛrɛ o dum e a lo bee ye gbie mue bu a le bee ẹrɛ i dum e a lo bee ye gbie mue sa anya a sa a kpe loo mɛ loo dum nu a lo gbu nee kɔ a bara ba tèen nu lo e lap ba nu a lo gbu nee kɔ ba tèen nu a lo dèdèn lo dogo nu alo gbi nee kɔ ba tèn nu ba a doo lorgor poro poro nu ba yii kaana kooh ba yii kaana gbo e-doba ue wa ne a torge wa le dee e- inyo ee nu lo nu a nyo a lo te ale ka obẹe kɔ pya nwii kɔ ba ten nyo le a taah ba aa bira laga laga bii muu e yii walo dedèn nu a ma ee nu e ka a kɔne nwii dèdèn nu a ma ɛɛ nu te e kɔ ne nwii kɔ bia yii poro kooh ba aa do poro poro nu ba doo le le nu ba tɔn kaana dum ba kɔ nu a lu kakaue sa ne pya waa nee a le pya waa kooh ale keè tèn a le tɔ̃ Bani mɛ ba kɔ nu a lu kakaue ba kɔ nu baa āā doo baa aa bira lorgor laga laga bii mɛ a wɛɛ yere muu lo nee ɛɛ mu ka e kɔ sa ne ye nwii lo e a le naghe nu te e kɔ nee ye nwii lo lo sor ba kɔ naghe kɔ lɛɛ a bara ba bee ii-ye wa ka ̣ Me ɛrɛ dum e ba wɛɛ gbo sa mue by wa ka e sa lɛɛ bee ii-ye la su nyoba a kɔ naghe kɔ ɛrɛ dum ba bee gbu sa mue bu wa te e lɛɛ be ii mɛ wa kee ye kɔr ne kɔ wa ii wa a kɔ a ɛrɛ ghe a ii-ye mɛ m ma mɛ a cɛe boro mɛ ɛrɛ nua a lɛɛ a bee gbu e mɛ mue na bee-wo mɛ ii-ye wa lo wa e kɔ naghe doo-wo kɔ ye te a lɛe boro mɛ ɛrɛ nu a le aa gbu e sor baa a bee sogara loo sa a naa bee mue mɛ loa ma mɛ mue na e lo dum a bee gbi e bu lo nee mɛ e ii-ya a doo kɔ baa tɔn le dum ba naa kɔ nu alu asa ba naa kɔ asa doo kɔ ba tɔn leelɛ a Ban baa wa ba a le.